ହମା ପରିଵାରେ ମହତ ତୀନ ଲୋକୋଂ ଜାଊତରୋଂ କି ମଁଵାପା। ମା ଓଡିଯା ହିଂଦୀ ଔର ଇଂଗଲିସ୍ଵ କୋଈ ପାରଂ ଜୀ ଉନ୍ହୋଂତେ। ମୁ ଓଡିଯା ହିଂଦୀ ଇଂଗ୍ଲିସ୍ଵ ଔର ତେଲଗୂ କୋଈ ଇତ୍ଯାଧୀ। କୋଈ ପାରେ ହମା ପୂରା ପରିଵାର ହୈ ମହତ ସାତ୍ର ଵାଠ ଲୋକୋ। ଜେଵତରୁ କିଛଟା ଲୋକୋ ହିଂଦୀ ଇଂଗ୍ଲୀଜ କୋଡିଯା ସହୀତୋ। ପଂଜାବୀ ଏବଂଗ ବେଂଗୋଲୀ ଭାସା ଭୀ କୋଈ ପରଂତୀ।